Pe stiâ un pâ de braghe, tocca aveighe un asse e un færo da stiâ. Se piggian e braghe, se mettan in sce l'asse e se passa o færo cado longo unna gamba avanti e inderê, sovia e sotta e se continua ascì in sce l'atra gamba. L'é megio mettighe un panno ò unna retiña ò unna piccaggetta umida tra o færo e o tesciuo pe fa scì che no se bruxe ninte.